Maromaro koa le le hagniny eto volagnin'ôlo fa hoe mampatsara mampatsara maso, ôhatra izy ake regny mapaza, izy efa masaka igny hoagniny mampatsara maso, tômaty e,izy atao jus na tsy atao jus fa hoagniny na ohatra hoe atao miaraka sira mety aby, aveo amizay karaoty, igny jus-ny karaoty igny tegna mampatsara maso koa satria misy vitamina A.